<laughs> bomal ɗum kaa mi ɗe miili waawa, mi gasataa. Mi neɗɗo kewɗo yaage sanne. Fulɓe ana mbiya jaagotooɗo bomal muuɗum ŋarɗataa. <laughs> <hesitation> Tawo aɗe wama, aɗe ƴeewa yimɓe. Aɗe miiloo du ko yimɓe miilata e maa e bomal maaɗa.